Lamasiny io zay lafa hampiakatsy enta la vitany aby ndra enta mavesatsy io, ndra enta meva io, la mety agnaminy aby.